Rí mixtiꞌkhu jma̱a tsú xúwáánꞌ jami míxtuun e̱yo̱o̱ jún. Tsú xu̱wáánꞌ rá pu biéjuíi̱ xa rá, ngaa̱ tsú míxtu̱u̱n rá, chimba̱a̱ xa rá, ngaa̱ tsú xu̱wáánꞌ rá mas ríꞌkhui̱ más ikhaa naꞌngo̱o̱ na̱ke̱ mistínguá, naꞌjngo̱o̱ grigo̱o̱, na̱ke xanáá na̱ke jndu náá e̱ke̱ xa rá puro ngaa̱ tsú míxtu̱u̱n tséke̱ xa rá, ndo̱o má nduꞌjuáá kraꞌjaa̱ na̱ke̱ xú chímba̱ꞌ ú pero i̱tháa̱n chímba̱a̱ ikhaa̱, rí naꞌni tsú míxtu̱u̱n rá, nambáyáa̱ má nawatuu̱n tsi̱ní na̱ꞌkhuu̱n guꞌjuáá. Ngaa tsú xu̱wáán rá nambáyáa̱ má ikhaa̱ na̱ke̱ raꞌyoo̱ mú na̱ꞌkha̱ xa̱bu̱ tsú ra̱méjáánꞌ guꞌjuááꞌ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ ú imbáyaaꞌ tsú xtaꞌdiin guꞌjuáá e̱yo̱o̱ jún rí mámbá ri inii rí nuni̱ tsú xu̱wáán rá pu naꞌkhui̱ má guma naꞌkhui̱ má xógíꞌ ríꞌkhui̱ xtáa̱ jma̱a ngaa̱ xúꞌkhu̱ má míxtuun ikhaa má iꞌkhui̱ mangaa̱ xtáa̱ pero i̱ndóó má ríꞌkhu̱ ú rí. Rí tsu̱wu̱un mbóó má ikhaa ja rá ngaa̱ a lo mejóo̱ rí mbánuthu eyáá xi̱ꞌ tsú xu̱wáánꞌ rá, naa, rí rakhóo̱ rá, ngaa̱ tsú míxtu̱u̱n rá tsíanguá xúnii khua̱̱nii má jumu̱ꞌ eyáa̱ xi̱ꞌ mangaa̱ pero i̱tháa̱n más tsú xu̱wáánꞌ rí nayáxi̱̱ jma̱a ra̱khóó e̱yo̱o̱ jú. Ngaa̱ tsú jínxtu̱u̱n rá más chímba̱a̱ ikhaa̱ ke xú xu̱wáánꞌ mbaa̱ riyáa̱ xi̱ꞌ xa rí khuaꞌnii ikhruaꞌjo̱ꞌ rí ikhúún rí sobre xkúꞌ tsúꞌkhui̱.